Қаҳвагӣ ранги замин ва устуворист. Ман онро бо табиат, дарахтон ва барги тирамоҳ пайванд медиҳам. Вақте ин рангро мебинам, эҳсоси гармӣ ва амниятро дарк мекунам. Он ранги оддӣ, вале пурмазмун аст. Қаҳвагӣ рамзи воқеият ва пайвастагӣ бо табиат мебошад